o va ho Bangiladɛsh ɓa bɛrɛ a ninɛ ɓa da tuwa cɛnu a we'a tuwa a o farni u ankɔr a omu <hesitation> mi a cɛ ma han legimu-na ɓa damu besosi ɓa damu